O mæ hobby preferio o n'ô l'é un hobby, a l'é a mæ vitta. A mæ vitta a l'é a muxica, a composiçiuon eh a l'organizzaçion di soin che seggian o trallalero zeneise inte unna squaddra de canto ò unna patch de muxica elettrònica in sciô computer, quello o n'ô veu dî ninte. A cösa ciù importante a l'é che a cösa o ponto o l'é che o mæ hobby prinçipâ o l'é a cösa ch'a me piaxe de ciù. O n'ô l'é un hobby.